Ny fomba hitako oe mahomby zagny amin'ny fampegnany <hesitation> fanariariha hagny any an-dakozia da tokony izay ho ampiasay avao no vidia, ohatry hoe mividy agnao voatabia kilao raiky, nefa ny asasakin'igny sy lany fa aria avao da ho lo, da aleo izegn- izay hoagny avao no vidia ny kidikidy da efa eika izy.